Hunde jei ko buri wonnugo duniyaaru jotta kokuma ko buri lalatugo duniyaaru kanjum woni habre hakkunde himbe malla hakkunde lesdi be lesdi maadum haala ceede malla haala siyasa malla haala dinna malla haala ndemngal.